To wodi dabbaji ganshoji durngol maji rayuwa maji kanji jemma-jemma ɗi ngurtoto <hesitation> ko shafi ɗi ladde wodi wodi gandu wodi bushiyare wodi doldolɗe wodi bo dilaru wodii-wodi duguje fuu rayuwa maji jemma di ngurtorto sakamako, especially e bushiyare durngol mum ko wadi durngol mun jemma hulai nange dawuya ngi'a wurtake nyaloma <hesitation> toh ganma wodi to bano e ladde wodi wonnere ta awi aure maɗa ko muri ko bayeri ko e nyeɓɓe to hayunbo jemma wurtoto ko nyebbe eɗe ngonidon ɗonɗun gita tokkake kunyawol-kunyawol kunyawol-kunyawol wonnere mudum <hesitation> enta ede nyebbere den woni ko biriji din ngodi to bili kolonmum diga ɗumbo ayi'ai pellel ngel-ngel irtigel to wonnere den depammare wonnere mudum ayi'ai de jemma <hesitation> watta wonnere mudum non bo gandu hanunma to wurtake jemma enta e wonnere waɗa wonnere muɗum gam iya wonnere durngol muɗum jemma woni. To non bo ulnudu hanyumma, durngol mun pat e-jemma nangai bo nangai dobi nangai iri shag- fallakon-fallakon jemma. To iri maji e bandiji pat hanji durgol maji jemma rayuwa maji di gatta ka durgol, nyalouma ɗi ɗuɗa ɗuɗɗuunta ganshi dama ayi'ai enta e ɗun suɗi saboda ɗume? ɗun hulai kanjumma jamare ɗun hulai al'ummare ganma sakamako durgol majun fufuta jemma gam saboda to neɗɗo to ɗun nyalouma jon bano iri to dun guratake nyalauma di gidai enta ko nyamatadi kanjima. A'a kutiji en ɗon gansha, be bar-barba'en ɗon gansha to nangai ɗum, to nangi ɗun bo balɗe majum kuɓi kanjunma, to kanjun sai ɗun hori rayuwa majum jemma kawai lokaci durgol maji, kanjima to lokaci yel gelbo majority gaɗoɓe farauta entae ko-kobo ɓe gese be dume fu koti-kotini dabbaji der geso durno duroɓe-duroɓe fu de'iiti to kanjibo lokaciyel gel ɗi gurtoto ɗi durai kanjibo to ɗi gurtake ɗi durai wala hayaniya yimbe wala hayaniya dabbaji irin be'i na'i shaa <hesitation> na'i en bali'en to kanjibo dama iri majun di kulta hayaniya, to lokaci ɗun ɗani jemma kan ɗun de'iiti kanjunbo kanjibo ɗon lokaci majun wurtaki maji, ɗi tefai koɗi nyama. Ko fowru durai jemma, gam saboda ɗume? tefai dabbayel ko nyama jemma hayunbo kusel dama yakkata dama ko hebi ko naggel goɗɗo ko bela goɗɗo ko bala goɗɗo to e farli fat fa tofa kaɗi hayun kam ɗun warti hanyunbo kusel muɗun. Toh iri maji e bandiji dole komi enta e lokaci durgul muɗun gam gam anda lokaci yel du- gam nyalauma wodi ko hulata hayunma, jemma bo hayunbo lokashiyel gel jomirawo hokki ɗun lokaci durgol muɗun. Gam sakamako anduki hayunma won ko hulata to to fotti enta e ko hulata ɗun to nyalauma fa hayunma balɗe mun kuɓi, to to jemma bo wurtoto dura hota ba tare da fotti enta e nyaunowadun ba, to to fotti <hesitation> sai dai to fototiri to nani hayaniya bo to don bo doggai maza-maza hota sudu muɗum gamma sudo heɓa hisna yonkiyel muɗun ɗomɓo.